Piniq pruukvaq tõõnõtõõsõga läbikäümises kihäkiilt. Nääq liputasõq handa ja sis nääq tegeväq säänest näko. Saavaq tõõnõtõõsõ silmist ja näost ja kihäkujost ja ki- sääntsist as'ost arvo. Niimuudu käüväq umavaihõl piniq läbi. A muidoki haukmisõga kah ja niutsmisõga ja hellegaq.